Ny daty enina amby roapolo janoary zany da tena anisan'ny daty manan-danja a Aostralia agny. Io tsaraindreo hoe Australy day izao. Tsy ino moa io zany fa fankalazany ny tantara sy ny fahasamihafà misy ao Australie ao.